पूरी दुनिया मां छियानबे प्रतिशत जानवरों पास आंखा हूदन यत ऊ कै ना कै तरीका से दिखदा छन ऑप्टिकल संरचना ऊंमा हूदा छन जन मा प्रकाश तंत्रिका आवेश से इमरजरी बणादन जू मां आखां नी हूदन स्टारनोल्ड, केंचुआ, च स्टेजोआना हाइड्रा मैकिकन ट्रैटा ऊ जानवर छन जू देखी नी सकदन।